Rô Karazan̈a vato haiko zen̈y karà ohatra diamon, safira, hemerôda, jaspa, vatoso, maro zen̈y izy reo <noise> Karà zen̈y feky donko fa mbola maro feky izy rô fa zen̈y tan̈aty jerinakà tsendriky aloha.